Yoga e ñaamalleeji beeɓɗe defde tawa kadi mbeɗa yiɗi ɗum no feewi ko ɓoccooɗe, warbinde ɓoof- ɓoccooɗe e feewnude awoka, defde maakoroni.